أول شي حأحط الأشياء الكبيرة في الأول مثل الملابس وألفها بطريجة يعني متقنة، بعدين يعني أحط الأشياء الصغيرة مثل الجوارب في الفراغات <hesitation> وأستخدم بعد أكياس بلاستيك للأشياء السائلة عشان يعني ما تتسرب، وإذا عندك يعني أدوات أو أحذية حاول تحطها في الزوايا، وأخيرا راح أتأكد إن كل شي مرتب ومظبوط وبس كذا.